Ko mi yiɗi waɗude hoore laamɗe e jeyɓe, hakke e fowru, Waɗude sabu yimɓe njifti e wuro. Ko miɗo yiɗde rewɓe waɗi tawde e laamɗe e njoɓdi.